Për pulidé da bin i mobili ëntà sicürament pasé zura ün spray cun ün stras, ti sprüse e ti pase prima ün stras ch'a sia bagnà e parei ti gave gia la prima part dë puer e pöi ti pìe ün aute stras, t'lu pase zura cun, ch'a sia bin sec e ti have le ültime frize